E nayi e baali kam ɗi keɓtay jommaaji kadi ɗi kollamo yiide taɗatal heptugo limse maako ko kare maako. di badoto di ngada ka tahango mo ɓanndu koo ɗi ɓado mo ɗi pukko ɗi ndeƴƴitoo.